<hesitation> Ra ôhatra oe namagna tsara ai, <hesitation> ilaigny ihany le managna namagna isan-karazany, <hesitation> zegny oe tsara zô ôhatra oe am-piangonagna nao ai misy namagnô akagny de ampianaragna misy namagnô akany de amina club maro samihafa nisy anao de misy namagnô akany, fô condition fogna oe mila namagna tsara izy ireny fô tsy le namagna le hitondra anô hagnano raha tsy manjary na hagnano raha ratsy.